Ny anjara asan'ny kivà dià amin'ny <hesitation> tontolo iegnana de miaro atiala alongany izy rehefa ohatra ka hoe misy olo te hikapakapa atiala igny de izy miaro an'igny, akeo koà nefany a biby naman'io an arovany aby sy fa tsisy hoe havahan'ny hoe a i rianina karan'zao tsy troupe-ne de tsy tsy ambenako fa ambenany aby sy.